Lu Cili è un paisi unni li tradizioni indìgeni si mmìscanu cu l’eredità spagnola e l’influenzi di l’emigranti. La cueca è la danza nazionali, e la mùsica folk rifletti la storia e li lutti di lu pòpulu. L’arti e la puisìa hannu auturi mpurtanti comu a Pablo Neruda e a Gabriela Mistral.